تتطلب القضية توازنًا دقيقًا، من ناحية يمكن لاستكشاف الفضاء أن يؤدي لتقدم علمي وتقني ويعزز الحلول للمشكلات الأرضية مثل تحسين الاتصالات والتكنولوجيا، ومن ناحية أخرى فإن التحديات الملحة على الأرض مثل الفقر وتغيير المناخ تتطلب اهتمامًا فوريًا، بالتالي يمكن اعتبار الاستثمار في استكشاف الفضاء مكمل للمجهودات الأرضية.